<hesitation> GPS GPS dia raha araiky ahafahagna magnano détecteur <hesitation> materiely araiky, izy io zany mety possible hoe ampidirigny mety fata agnatin'ny materiely araiky fa izy foagna no igny <noise> zany ahafahanao hoe aiza ny tany m- ahitana aiza ny tany misy azy de aiza izy miasa.